A yadana adatsa utakanda jebka golna jebna ghrdatan na angiva tuwa nasar korl america na neche jefi da ghoddata gi ahdiya ahdiya ghrdatagi da ghradate ahdiya tuma moga had korna agdiyaawa dzadzaka inava kwaba tahan laan vaghana nai- naira tala gol dzata kdi gwada almani dowiki lala t ghuvi ghuvini gwada ilmiya nasara dowiya kaka lalaka ghuvi ghuvi ahdiya lifli dahdiyana lamun nasar natar yada da tsohiya makarantan da mogi ahdiya ukya na makarantan se dzata mi lilmiya ahdiya suba-kogha sukoghina boma lalaka professor bewo guda vrata ngi mi shikwat da da da ghrdata ahdina inba kada saghya gyara tiunda avla ala alahunda va-dan mbadiya gulen ahdina ndina mbana buga ghrdata base inana ko vaghana tuma kdi hinna hinna hankalghs ahdiya vita puta putaka lifta luma mogyin da dzovka nda hankal na na hankal hang nanghaka baga nda ilimiya golna kaba kabaka ina hrimne lalaka dahdiya abina ahdiya mannya golka katsukwa gwata shikebin mana wurkana lifla utaka nasarna kaka hinna hinna han kelagh na makarantana nanghaka aghade riba makarantana sasino a da mi yu karatuna chips vana to dama dam il tayin Chippa na buga jebna tagwa dada ko thini be ghva kularananta chewa ina nuna nayinda puta puta fara faral gwada degree ye nowe mogh- moghiyina buga jeb kana base tangla jebe bata ghukgula nasara nayin jefa dahifiya nago skikwed mayin dazhoral tinana bagu da dzahakat vazak bure gulenye ama vra hamaka davra dagaka gulenye davla ala ahdina gweh- gwehana limlya tabanma shikulent da dotsahdina haunye gulanye balantana kaghun inana baba an africa gulenye bana nigeria beu vazak kure to almadiriya nadir kag alan lamuna na tangj jafun tabga ghwagwa nasar da miya chimiya karatu ahdiya umiya araa poth tina inahana limitta maga tana maga tana maga tana takardoma sena sagasaka gol kei jahavan jauavla shinkulent da zharanata zhorla ura hammabune hamaka nare gulenye ghrdata ahdiya sabakiah beu da kwaratarta dahdiya nara lablaka nasera na nzhiwa waja waja da zharanate to lumaha mogo gulenyya da miyata gol ndaga ahdiya bagwa liflaks dat utaka nasarna luma vaglana shikwat dan africa kaka dzadzaka ta uimiyumd kagh ina unde da joluka dawa inana lalaka dadunda da halkagh ta unda hanbuch hanbuch da koral mbadta kagh da arwg fhina insta maunya hambulu neche madowi dzayin tina vagha na

Eto vrada gweh gweh nana nahan ma shaksf dahdana han da dotsuf tinanda da futal da mewe hana avra dahdina gulen warka ta utaka utaka utaka unda ngra aahdima nahamma wasa wasa da pasade ahdina nana taghth tima nana tinana nalaha kaghala kawa bahdhiya ahdiya ahdiya va ushinna vaghana ina handa da kwa chutahannye to kagh gulenna guka tipot ta sira defmala davla alan nasar gulenye kagh kdi sagadat rugwa inabuna vra da vran vrabla dan ganduhul da da inana ahdiya nare gulenye sagasaka ahidiya agolna base kyanawole hude bewo uhzhannya africa dzadsr tina vaghana arya tap taghan meche ahdiya thughwede nana hahad ina yaghana ina planu gahamma korna tapa inana ina zida- zidana ahdiya sesadu tsabal na waja wajal da thahal da tsaman tad ar we hama da tsamanta munda ngra ahdina to neche taghan mayabo ko inanu kidi ahdiya dzawka unda shide na ngrafka ghan ghan kdi waja waja hin hklnansaka jebka dan thino unla shridna inava hiya masaranda da baghatakama hin inava hiya masare kdi thutabu inuvla da vlantakluna wa inava unanda ini yayin hudika vana a bi mavaghumu dat utaka laha ahdiya gulna bi na-na ndinana thina kdi semogna ta ngyugu ta bgyuguta tinanda daulemtana ahihya bakwabana inana ama unda shidna lala tambarafta thnna mog ahdina na lalaka vauiya hni hknamsaka jet dan thina kdi na hik masare da zuta ka Na ana nana nda utekna natam barafks utaka nana na shinkafa nda utakna sukwata ka tina hni hashu nawaghana marori a nana nama na na na kasuk talama dadzatabu inanda davlanchtala hin hknamsaka ta ngra ghan jeb to natabga nayama a inajeb tangli angwa nasor nayin nchanma nghftabaym tinana nchannye sangash ina unila vaghana ina kdi tsakarl nana kamana labba nata labba tachanye vana to kwachutai tina inana duba tabr dakorma ah dzogol tinana vana agi shikeban wurkana benechna kanava har za da kalghannya taghan jefdanbibina harzal vashata bul ushindura neche mahiyin dandahindoma jefnamaf mbembrinyin nagu ahdiya magu ghrdata zhal ahidiya maka sui nana bukan ahdina hadu ko davumus lafthin dahdiya ko dihaya ko ta mboror nasasina tinunla da inana ina inana dadorvakdi lablaka dahdiya mada dzouks mada dzouka kdi tinana shaga anna ahdina nana inana domogl vana neche ina utakanda madowi yad kana jef da ghrdata mana jefdan american ahdiya magh ghrdata ahdiyabo maneche ama ahdina na mbala dash dash dashikef dashikef shikefet ahdina nagh nemi dat rugwita ahdinanaba mbala tsuhuran ne ahdina vrahhama neche ma manna nfkla tunla dowka gol mna Kwaraf kwarar vrada mi, mi i vrahama gulenye naya naba gan kwarawanbina baku jeb katata ahidiya nasu shkwede nil nagh da damal mamum bagunda da damal mum ahdiya mannya awip kwarataya awi magataya to mayadma lalakdi amghamn maham gulen gudavra da tsu huva vra hama gulenye mana hina hinan hankal neche na luma mogamogo manna kabob tinan da dzoula tinan vaghana ina da kobi ahdiya kona thine dotsiya ina vaghana mbala inahana bi ko ine dowiya kaka ko avlaghunna bida grhamanral grhla sasinal chuwa nana dabla a nana inana nagh kowa namane dowiya kaka handadanda hama da sukoghu davlaghu davla dagh damog vayabauna neche haduwa neche na ghkagh ledi iflaka lalaka dan rashida lalaka dan gala gula nache ma lifli dahdiya na nana neche matarra lumunda nan aka na hinan hankada na hinun ta hika kona karfe tala gruide dauka ghrdata kdi dzaka laptaka ko dagu hankal hine ha vaghana nana ahdina yagho yagho lehana yagho lahana ahdina base iware dadamun kaka jef dakyar sutamana agina ko hina haukalma abi neche bakala baa land ahuada ha iunda an dziva mahan kama uina guwarau maham jef an giva niya nana bi Tahan nakao hina harkala ko alamama andziva makdi hamaba zhibamun na kana bi gwaya gwaya dakama alamana andziva andzwa makdi yare holset mstan maka motan maka lalaka ladka hiwe yar hidia gouna kasmafta nasu senuuansa kasa aullusa nana ndaghana inada ifukanan <hesitation> dadicha ankulephiya ha kdi sepideke lalaka gol piduka ta angama magh somgomtal damga golba to ama ahidyana ko davanbet ka hadaliunda ama yalindanda da kslt unda a kaza kaza vaghana ina muna dakol lalaka vaglana ghwatakual waja wajal daghalt yaraghana we hama ahdiya nda alman ka ma futaka ahdinu ama in ifla ka dahdiya da hinata hankala gha ama gulan katsala na vra da shikwad dahilina kam daska daska vutin aghache nana vana vaghhama limchik pa ahdina awaki da grgra ndana aghadi gulenye ina vaghana hina hankalma da grgra agha chi tala vaghana